To banki dai ena fada ara mɨr. kuma ba fada arusɨ wiham ma tɨkɨnusu a kaya ghahu domin ti banki faka ara mir ka duk lokaci ba fadalu, mir nahu kani to fiya kiya naka lokaci bakir ma tɨkɨnau aku ma tlau ko kuma wi ma tɨkɨna naka mirka tamma fiyu saboda wanka anfani banki jikani domin arara arakɨ mɨr har kuma fatsa basɨ wi fadu naka lokaci fiya iya mara matsalai ha bafai hadu ta tsan mir nuwɨn ba mɨn tsahu ajiyai fama marau amma abanki duk lokaci ba fadalu mirnahu to fiya bahu habi kiya ɗo naka lokaci. Saboda wanka sɨbi taɗin kokari kowaine ki dɨ gɨta banki da ara mir nusɨ ɗo banki domin arara anfani fatan baku ga kasu fa tlafa kanhu ha bafa kasu ma fama miru amma hatansa mir nafa banki kani kafa fa bakwe ena fadabi kɨna kutɨ ka ha ɗɨma kɨm fa bɨla mir nahu, ha bɨla numba accaunt nahu fa turaya mir bafa kɨna kuta kɨnwasɨ wi dɨ tare fa darhɨ ko dɨ gɨsahu mirayu ko saboda wanka naka lokaci wimata ɗɨma wankau kaga ampani banki jikani duk e fiye bahu hatansu nda mɨr nafa banki kani to fama matsalau hata baku gan yikoki ko p. os hadu nai mir nafa banki a nai mir ba fadalu kani to a turahu tura a banki nahu saboda wanka kaga banki conakɨn tijɨ komai a rara komeki conakɨn.